Angela Merkel kanslari Þýskaland s er komin til Íslands og ræðir við forsætisráðherra á Þingvöllum fyrr í dag hitti forsætisráðherra kollega sína frá Svíþjóð og Finnlandi félag eldri borgara í Reykjavík hyggst leysa til sín íbúðir þeirra eigenda sem höfðað hafa mál gegn félaginu fyrir héraðsdómi þetta er gert á grundvelli kaupréttarákvæðis í samningi engar forsendur eru fyrir skaðabótaskyldu ef Ísland hafnar lagningu

sæstrengs segir lagaprófessor til snarpra orðaskipta kom á fundi utanríkismálanefndar um þriðja orkupakkann í morgun athöfn til minningar um jökulinn ok í gær hefur vakið heimsathygli leiðtogi breska Verkamannaflokksins hvetur forsætisráðherra til að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti í gær áhuga sinn á að kaupa Grænland kaupin væru í grunninn eins og stór fasteignaviðskipti forsætisráðherra Danmerkur segir umræðuna fáránlega

gott kvöld

opinbera heimsókn til Íslands Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra tók á móti kanslaranum á hakinu á Þingvöllum fyrir örfáum mínútum Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Þingvöllum þetta er í fyrsta skipti í nítján ár sem kanslari Þýskalands heimsækir Ísland en

Viðey á morgun og Ólöf Ragnarsdóttir hefur fylgst með undirbúningi

í dag og dagskrá

forsætisráðherra það er þétt dagskrá hjá forsætisráðherra í dag nú rétt í þessu var hún að taka á móti þar sem þau ætla að skoða sig svolítið um áður en þau fara í Hveragerði og funda þar

kom til landsins í morgun þótt tilefni heimsóknarinnar sé árlegur fundur leiðtoga Norðurlanda nýtti hann tækifærið í dag og skoðaði sig um það var að beiðni Löfvens sem hann og Katrín hittust við Hellisheiðarvirkjun og virtist hann ánægður með heimsóknina þangað

vonast til þess að þróa áfram gott samband við Ísland með heimsókninni hingað og að fundur ráðherranna á morgun verði einnig til að styrkja gott samstarf Norðurlanda síðdegis tók Katrín svo á móti forsætisráðherra Finnlands í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu þau ræddu meðal annars nýsköpun og vísindi ásamt stöðu og þróun stjórnmála og efnahagsmála á Íslandi og í Finnlandi

loftslagsmál verða einmitt ofarlega á baugi á fundi ráðherranna á morgun fyrrverandi forseti Írlands skoraði í gær á ráðherrana að lýsa sameiginlega yfir neyðarástandi í loftslagsmálum Katrín sagði í fréttum RÚV í gær að ekki væri útilokað að það yrði gert

Angela Merkel og Katrín Jakobsdóttir

í Kastljósi að loknum fréttum og við munum jafnframt tala við Eirík Bergmann stjórnmálafræðing og Martin Eyjólfsson sem verið hefur sendiherra

í Þýskalandi síðustu þrjú ár Almannagjá og

hingað í bústað forsætisráðherra

já við sæstreng segir einn af forsvarsmönnum orkunnar okkar sérfræðingur í þjóðarétti segir þá hugmynd byggða á sandi að Ísland verði skaðabótaskylt ef þjóðin hafnar sæstreng utanríkismálanefnd hélt fundum sínum um innleiðingu þriðja orkupakkans áfram í dag fyrir nefndina komu fjölmargir álitsgjafar en lengsta tímann fengu forsvarsmenn orkunnar okkar sem fóru yfir áhyggjur sínar við teljum að

og getur leitt til þess að það verði erfitt að segja nei við lagningu sæstrengs hingað og tengingu Íslands við innri markaðinn það er bara ekkert rétt það er þannig að íslenska ríkið ræður algjörlega hvort einhver leggur sæstreng inn fyrir landhelgi Íslands og ef einhver ætlar

að fara að leggja sæstreng í trássi við vilja íslenskra stjórnvalda þá er sem er hægt að bregðast við með beitingu valds Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir formaður utanríkismálanefndar gekk hart á Frosta og bað hann að segja sér hvar væri kveðið á um

í þriðja orkupakkanum frosti sagðist hins vegar aldrei hafa haldið því fram og kallaði spurningu frosti vill að íslenska ríkið sæki um undanþágu frá orkupakkanum eða vísa málinu í þjóðaratkvæðagreiðslu hann segist sjálfur vita hve mikil pressa er sett á alþingismenn vegna stakra mála það hvort þú styður mál eða ekki getur ráðist af mörgu við höfum lagst afar vel yfir þetta mál og betur en flest önnur mál sem hafa komið fyrir þingið haldið fjölda funda og tekið alla þá gesti sem óskað hefur

við erum búin að rannsaka þetta mál afar ítarlega fundirnir hafa verið mjög góðir við fengum mjög skýr svör varðandi allar þær spurningar sem við höfum haft uppi eins og við fengum í vor og bara enn þá frekari staðfestingu á því að til dæmis er ekkert í þriðja orkupakkanum sem skyldar okkur til að leggja sæstreng reyndar eru ekki öllum spurningum fullsvarað enn þá það til að mynda kom fram í máli þeirra Stefáns Más og Friðriks Árna að þeir telja að málið liggi ekki fyrir í endanlegum búningi mér finnst alveg nauðsynlegt að leitað verði álits færustu lögfræðinga þegar ríkisstjórnin er tilbúin með málið

í endanlegri gerð Alþingi kemur saman í lok mánaðarins til að ljúka afgreiðslu þriðja orkupakkans og verða greidd atkvæði um hann mánudaginn annan september stjórn Félags eldri borgara í Reykjavík hefur ákveðið að nýta ákvæði um kauprétt í samningi við tvo af kaupendum íbúða í Árskógum sem ekki féllust á að greiða hærra verð fyrir íbúðir sínar en samið hafði verið um kaupendurnir hafa krafist þess fyrir dómstólum að fá íbúðir sínar afhentar félagið hefur nú tilkynnt þeim að kaupréttur verði nýttur og að félagið ætli að leysa íbúðirnar tvær til sín félagið hafi látið vinna lögfræðiálit sem staðfesti að því sé heimilt að leysa þessar íbúðir til sín dómstóla nei þetta er búið að vera í höndum lögmanna þetta eru ykkar mistök við útreikninga á

við berum ábyrgð

mistök og við erum að reyna að takast á við er það stefna Félags eldri borgara í húsnæðismálum að félagsmenn lendi á götunni þeir eru búnir að bíða eftir þessum íbúðum mánuðum saman alls ekki

forsætisráðherra Danmerkur segir að Grænland sé ekki til sölu sú tíð þegar hægt var að kaupa og selja lönd sé sem betur fer liðin Bandaríkjaforseti staðfesti í gærkvöld áhuga sinn á að kaupa Grænland Donald Trump forseti Bandaríkjanna staðfesti í samtali við fréttamenn í gær að hugmyndina

um að kaupa Grænland hefði borið á góma í hvíta húsinu áhuginn væri til staðar vegna landfræðilegs mikilvægis Grænlands sagðist hann ætla að koma hugmyndinni að á fundi sínum með dönskum stjórnvöldum í byrjun næsta mánaðar

forsætisráðherra Danmerkur fór í gær í sína fyrstu opinberu heimsókn til Grænlands sem forsætisráðherra mögulegt kauptilboð Bandaríkjanna verður þó ekki rætt á fundi hennar og formaður Félags hjúkrunarfræðinga segist agndofa yfir tuttugu og fjögurra prósenta launahækkunum ríkisforstjóra formaður b s r b segir að launakröfur í yfirstandandi viðræðum við ríkið verði endurskoðaðar og byggt verði á hækkunum forstjóranna laun forstjóra félaga í eigu ríkisins hafa hækkað um tuttugu og

meðaltali á tæplega tveimur árum laun bankastjóra Landsbankans hækkuðu mest um áttatíu og tvö prósent forstjórar Landsvirkjunar og Landsnets hafa fengið sextíu og þrjú og sextíu og sjö prósenta launahækkun á sama tímabili þessar upplýsingar voru birtar á föstudag en varaformaður Viðreisnar kallaði eftir þeim í vor kjaraviðræður stéttarfélaga

síðustu viku eftir nokkurra vikna hlé fregnir af launahækkunum

forstjóra koma illa við formenn stéttarfélaganna ég er eiginlega bara agndofa yfir þessu því var ekki tilgangurinn með því að leggja niður kjararáð að að taka út svona tilviljanakenndar hækkanir þetta eru auðvitað gríðarlegar hækkanir og það sem við munum gera núna er auðvitað að horfa til þess og leggja það fram í okkar

atvinnurekendur laun félaga í b s r b og b h m hafa hækkað um rúm sjö prósent á sama tíma og laun forstjóranna hækkuðu um tuttugu og fjögur prósent við þurfum að skoða heildarhagsmunina í þessu en þetta

munum byggja á í

að sjálfsögðu skoðum við þessar upplýsingar samhliða okkar eigin kröfugerð því það er greinilegt að það er til fjármagn í þessu kerfi á sama tíma og við erum í erfiðleikum með að reka

heilbrigðiskerfi það eru á Landspítala vegna fjárskorts en það er greinilegt að fjármagnið er til

er bara spurning um í hvað ætlum við að setja það þetta er mjög ósanngjarnt að þeir sem eru með hæstu launin hækki sem þessu nemur sem nemur oft einstaklinga þetta er auðvitað ekki til þess fallið að skapa traust

í viðræðunum þegar það er verið að beina því til okkar að vera með hóflegar kröfur af því að við berum ábyrgð á stöðugleikanum og svo sér maður breytingar sem þessar of seint er að bjarga fjölmörgum jöklum hér á landi frá bráðnun segir jarðfræðingur hópferð til minningar um jökulinn ok í gær hefur vakið athygli víða um heim yfir hundrað manns gengu upp á ok í gær þar sem afhjúpaður var minnisvarði um jökulinn sem eitt sinn var atburðurinn hefur vakið heimsathygli og erlendir fjölmiðlar sýnt honum mikinn áhuga þetta er að mínu mati stórviðburður ísland er að senda frá

sér mjög skýr skilaboð til heimsins Oddur Sigurðsson jarðfræðingur segir að það styttist mjög í að stærri jöklar en ok hverfi svo sem Torfajökull Þrándarjökull og Hofsjökull eystri en er hægt að bjarga þeim nei ég á ekki von á því að það verði neitt sem hægt er að gera til að bjarga þeim úr því sem komið er

hægt að bjarga einhverjum af íslensku jöklunum það skal ég láta ósagt en þeir verða ekki svipur hjá sjón ég kvaddi ok í dag með þeim hætti að heita því að gera það sem ég get til þess að koma í veg fyrir að fleiri jöklar á Íslandi hverfi vísindamenn frá Rice háskóla í Bandaríkjunum voru á meðal þeirra sem stóðu fyrir athöfninni í gær

athyglin sem ok hefur vakið víða um heim ber upp á sama tíma og leiðtogafundurinn hér á landi

leiðtogi Verkamannaflokksins í Bretlandi sendi í Dag Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra bréf þar sem hann minnist á gönguna á ok og lýsir um leið yfir stuðningi við aðgerðir Katrínar í

loftslagsmálum þá hvetur hann hana til þess að lýsa yfir neyðarástandi vegna loftslagsbreytinga um níu þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda á eyjunni

sex þúsund hektarar af skóglendi eru

eldarnir loga á svipuðum slóðum og um síðustu helgi í skóglendi á norðurhluta eyjarinnar en vindur hefur borið þá yfir enn stærra svæði mikill hiti vindur og þurrkar hafa gert slökkviliðsmönnum erfitt fyrir þar sem eldarnir eru mestir ná upp í allt að fimmtíu metra hæð um níu þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldanna og búast yfirvöld við því að enn fleiri þurfi að flýja engan hefur sakað

vegna eldanna en fjöldi heimila hefur eyðilagst lífeyrissjóður hefur selt Kaupfélagi Skagfirðinga nær allan sinn hlut í útgerðarfélaginu brimi fyrir tæplega fimm milljarða króna mikil óánægja var með nýleg viðskipti félagsins viðskiptin snúast um kaup brims áður h b Granda á öllu hlutafé í sölufélögum í Japan Hong Kong og á meginlandi Kína sem og

af útgerðarfélagi Reykjavíkur á fjögurra komma fjögurra milljarða króna

útgerðarfélag Reykjavíkur er stærsti hluthafi brims og forstjóri félagsins Guðmundur Kristjánsson er stærsti hluthafi Útgerðarfélagsins þá var einnig mikil óánægja í fyrra með kaup brims á Ögurvík sem gerir út skipið á tólf komma þrjá milljarða króna af útgerðarfélagi Reykjavíkur gildi seldi Kaupfélagi Skagfirðinga alls hundrað fimmtíu og eina komma fimm milljón hluti á rétt tæplega fimm milljarða króna Davíð

gildis segir áðurnefnd viðskipti mikil vonbrigði viðskiptin við stærsta hluthafa og forstjóra félagsins séu óásættanleg eignarhald á brimi sé orðið þannig að rétt sé að hverfa á braut ekki náðist í forstjóra brims við gerð fréttarinnar Skúli Mogensen fyrrverandi forstjóri WOW

segist hafa tapað hátt í átta milljörðum króna á falli fyrirtækisins í yfirlýsingu sem hann sendi fjölmiðlum í dag segir hann ekki rétt að hann hafi fengið

greiðslur úr WOW í skýrslu sem unnin var fyrir skiptastjóra WOW kom fram að félagið hefði orðið ógjaldfært um mitt síðasta ár og hugsanlega fyrr Skúli segir þetta ekki rétt ekki hafi verið unnið af óheilindum í skuldabréfaútboði í september tvö þúsund og átján sjálfur hafi hann lagt sjö hundruð milljónir í útboðið og lagt hús og aðrar eignir að veði hann segist ekki skorast undan ábyrgð á því hvernig fór hann fallist þó ekki á að hann og aðrir starfsmenn hafi unnið af óheilindum við uppbyggingu WOW

allt fram á síðasta dag og þá að veðri á morgun gengur í suðaustanátt og þykknar upp með úrkomu víða á sunnan og suðaustanverðu landinu léttskýjað norðan til og vestan og hiti yfirleitt tíu til fimmtán stig yfir daginn en allvíða líkur á næturfrosti einkum Elín Björk Jónasdóttir fer yfir veðrið að loknum íþróttum þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttum í kvöld mönnum var heitt í hamsi í Kaplakrika í gærkvöld þegar f h ingar unnu þriðja leikinn í röð í úrvalsdeild karla í knattspyrnu Bandaríkjamaðurinn

stendur vel að vígi fyrir lokamót tímabilsins á mótaröðinni í golfi og aldrei hafa fleiri keppt á Íslandsmótinu í strandblaki keppt var í Garðabæ og Laugardal um helgina Angela Merkel kanslari Þýskaland s er komin til Íslands og ræðir við forsætisráðherra á Þingvöllum fyrr í dag hitti forsætisráðherra kollega sína frá Svíþjóð og Finnlandi félag eldri borgara í Reykjavík hyggst leysa til sín íbúðir þeirra eigenda sem höfðað hafa mál gegn félaginu fyrir héraðsdómi þetta er gert á grundvelli kaupréttarákvæðis í samningi engar forsendur eru fyrir skaðabótaskyldu ef Ísland hafnar lagningu

sæstrengs segir lagaprófessor til snarpra orðaskipta kom á fundi utanríkismálanefndar um þriðja orkupakkann í morgun athöfn til minningar um jökulinn ok í gær hefur vakið heimsathygli leiðtogi breska Verkamannaflokksins hvetur forsætisráðherra

lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti í gær áhuga sinn á að kaupa Grænland kaupin væru í grunninn eins og stór fasteignaviðskipti forsætisráðherra Danmerkur segir umræðuna fáránlega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 en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl